Noal ganfan hean, me aron tuaxat, tu aron tuax tan tu. Noal buma hean, ta de win phosphorous sesquicelphite di hi, ta de win acerahen omchina. Ta noal mur tuan, tu mi lai tu ganfa no kan, me aron tuax peyenei. Tu mi me aron tuax tu friction vang he ania. Tu tuan red phosphorous sinca, phosphorous vara <hesitation> a kaga, tu tuan <hesitation> mei tu aron tuax <hesitation> ta ania. Tuanin, tu mi mei tu <hesitation> ting emo, ting emo <hesitation> pepervela, mei tuanan man te ania. Tuan, <hesitation> tu mi a tuan oxyzen te, tilsa te, <hesitation> emo, petrol emo karusin di velmangin. I tu mi mei tu, ta de win <hesitation> aaltir te ania. Tuan, mei ng noal hit, a te a seaman ni ina tan tu, hit le friction kar, <hesitation> an ino kar, aron tuax te ania. Tu mi chemical reaction aron <hesitation> in seam tuan, mei ati tuax ania.